اهم حاجة كترفع بالمجتمع للفوق و كتعطيه قيمة هو التعلم الا كانو الناس متعلمين وواعيين و دارسين وفهاد الاشخاص كيخرج منهم مهندسين اطباء و اساتذة و محاميين و قضاة يعني كيصنعو لينا واحد المجتمع راقي مفكر و عندو الوعي كيعرف اشنو كيدير و كيخدم المجتمع ديالو على احسن وجه